ଅସଂଭୋବୋ ଅଧିକୋ ପ୍ରୋକାରରୋ ଇତୋ ପତଂଗୋର ନମ ଦିଯୋ। ପତଂଗୋ ମଧୁମାଚୀ ଜିନ୍ଗିଲୀ ଜାତି ମଧୁମାଚୀ ଗୋଧିକା ଗୁବୁରା କାଣା ଲାଂବୁଲୀ ଚିନ୍ତୀ ଲୋତାପତୀ ମସିଯା ଆକୁଲା ଧୁନ୍ତୁରା <hesitation> ଜୋମୁନିଯା ଗଂଧିଯା।